الحين أنا من عشاق القهوة بكل الطرق اللي فيك تحظرها جهوة سريعة التحضير جهوة تركي جهوة فرنساوي جهوة عربي حتى الأيس كوفي أي شي بتدخل فيه هي الجهوة أنا أعشقه ما بالساهل أنه الجهوة تمر من جدامي وما جد شربتلي كاسين ثلاث.